Ne'eva ntaká nayivi inuga jin nankú ja nankú ñaava'ana uni kuún ñayivi u'ún inu nayivi ja maniga jin <hesitation> iyo in ja innudá jin, iyo in ja ja vaága ja ku ja iyo uú xikó una kuiya. uú xiko iñu kuiya, ma'ada iyona uú xiko kuún kuia te <hesitation> suan ka joó nantaka yachiga kena'ada ja inuúda jin.